نفضل أني نرقد مأخر و نفيق مأخرا خاطر عيشت الليل خير بياسر من عيشت النهار، الليل ما يقابل حد، أول حاجه كالم على لاخر، ثاني حاجه تعمل لتحب ناس كامل راقدين، تتفرج ت-ت- تاكل أي حاجه معناها <hesitation> ترقد مأخر تحس روحك حر معناها ما حد ليحكم فيك و تفيق مأخر كيف كيف.